د جنوبي کوریا د تاریخ په اړه هم دومره معلومات نه لرم. کوریا مخکي یوه وه چې اوس پر دوو برخو ویشل سوې ده. یو یې شمالي کوریا ده او بل یې جنوبي کوریا. شمالي کوریا مشر کیم جون اونګ دی او د یو کمونیستي نظام دی او په جنوبي کوریا کي بیا ډیموکراټیک نظام دی او د امریکا لاس پر پروت دی. د دوی دوو تر منځ همیشه جنجال وي او یو بل نه سره مني او همیشه یو بل ګواښي سره.